﻿Yawan midah jaan ba midah vung in kya kabti wa nayi na ganga mbuni mai kyau domin na garwan ɗan a naminan myani man bwagwan ɗan a namiman myani man bwagon wa a na mi man ma satka vi don jan to nagaman na ganga mbuni mari wa ɗan ka bwashi ma ta na shi man na ganga mbuni tsingan ɓemir tsin ɗan ka tsin ba a fi vung ɗan mya. Daɗak ka virgan gai kwa tlyi a lan ngab sana’a ɗibar gan rake ko ta natke gya masman ɗibar ba lalai iyayeti shawara wa ɗa ta ta ya virga in dzanga kasuwa wam ya tuliɗi ma tlyi a marga rake na ɗibargan mya tu mirga rake vung ma tla a marga mas ita naɗanma ya naɗammən ma ɗiɓari sati gon ya mya tu marga mas vung ma tla a morgan bufu ﻿Ka ɗiɓar bufu chimta to se kwa ma yel shawarai ɗan cha virmi in mya fi kwa mya man ma man wulshi tu to mama baba tu matun gah garwan ɗi amma ba yi monda vung kaɓan ngah gin a chi gagain, a gibka shawarai ɗan to virmi kwa ma man yel har aga ɗan ma kab gaɗi se ma ganga mbuni a gibko shawarai ɗan cha virmi kwa gan mya ɓi damana shawara wan ɗan iyaye ta viram mai kyau gan mya vir maren ma wulshi tu kaɗa a tsin chik vung ngali girwan ɗan wa kab gamawan gai ko yel shawara gin dan mya vicki wa niya sound nayawa mon bwaganaanta na viram shawara chik ɗan yan a cha mya virki lalai kwa kyani ma a laɓan gurɓi gin katu gamawan mai kyau ka yelim yawan ko yel yawanci zarsa cha wultu wani ba a mbita vubg wani ba a mbita vung na yanayi wumgan shawara iyaye kuma ma man dya rigani to zarsa me rain agon vung kya takan ma wultu wani ka karan fi hakuri.

﻿Na ni cha chigai, na wumgən shawara iyaye domin iyaye ko ɓildi gyo ta wulga shawara tu to kada a tsin chik vung, tla a lan ngal garwan ɗan wa somga da na durtu tsingan wa chikgai ka fi vung, domin tsingai wa chikgai ka man nayi na iri zarwan ɗan ta yelgo a gipko mari ma ki ba gami amma kya wum satkon vi wopi jaan ka yeli ka nayi gwan mari wa ma ta nayi na garshi gon, mari wa ma ka yel ta shishi konu wa fi patam. Patam ba wa ga yir a gango gon vung, wa fi kokari yan ma ta ngab laa gamaski des yan chi tu ni satkon vi wan ɗan ma virga kafi la gai ka man vir mari wa ɗon in kya fi chigai to na gan mai kyau garwan ɗan iyayen ta viram shawara gai ganɗi kuma yawan mya ri a gibka shawara wasagai, yawan mya yel nə ganga polgani ɓasəm.